شو كيش تحسن خطك, ببساطة ما في احد شي, انت حاول ارى كيفاش نشدوا احنا القلم بطريقا صحيحا, أما كانش ميسالش راو حتى تقول انا كبير وما نجمش والكل عادي جدا احنا الكلنا تعلمنا من الصفر اذا تنجم تاخو كراسة الخط تاع الصغيرات وتمد القلم وتحاول هكة كل مرة تكتب بالحرف بالحرف لين تلقا روحك